Baa gyɛ enyii evaa etat enaa ekyɔɔ ecii tɔɔva tɔɔdat kyɔɔra okop kopnonyi kop no tat kop nonwa kop no kopnocii kop no tɔɔvaa kopno tondat kopno kyɔɔra koivaa koivaa nonyi koiva ne vaa koivaa no tart koivea nonaa koivaa nokyɔɔ koivea noci koivaano tɔɔttat koivaa nakyøra koietat katatnonyi koitatnova koitatnotat koitatnonaa koitatnokyɔ koitatnɔcii koitat no tɔɔvea koitat no kyeɔɔra koinaa koinano nyi koinanvaa koinanotat koinanoa koinanokyɔɔ koinanocii <noise> koinanotoɔva koikkyɔɔnonyi koikyɔɔne vaa kokyɔɔnɔcii kokyɔɔnɔno tɔɔvaa kokyɔɔnɔnotɔdat kokyɔɔnɔkyɔɔra koikyo koocii kocinonyi kocinevaa kocinetat koocinonaa. <noise>

Kotodatnokyɔ kotodatnoci kotɔdatnotɔva kotodatnokyɔr ko kokyora kokyɔnonyi kokyrane vaa kokyɔrantat kokƴranonaa kokyora kyɔ kokyonoci kokyɔranotava kokyɔrano tɔat kokyɔranokap kop no nyi deri dei nenyi deivaa deri ne tat derinenaa derinenekyɔ derineci derinetɔvaa deinetɔdat derino derino <noise> kyɔra kop no kop kop dereinkopnonyi deriino kopnovaa derinokop na tat derinokop nona derinokop nonkyɔ dernokopnoci derinokopno tɔva derinokoponotɔdart derino kopno kyɔra dern ekoiva.